Nijool bélobul yara amansa gujégol nésaté; amansa gujégol nésaté gapooy, garandéén oli may min jikuur guléholi, amansa nafahol nésaté bo babé; amansa ajaloot nésaté té bérok yayé yayé hani, amansa najalojoow boot éñéér wa jakmé nuŋawo nujawulénal ésaté yayu, wa jagut mé nupurénal wo nésaté yayu. Ēcimé amansa boot gawalo nésaté.